في أحد الأيام كانت فيه شجرة كبيرة في وسط الغابة، الشجرة كانت تتحدث بس مع الناس اللي يجلسون تحتها ويستمعون لها، كل واحد يجلس تحتها يسمع جصص عن الزمن الجديم، الشجرة صارت مشهورة في الجرية، و في يوم جه واحد يحاول يجطعها، لكن الشجرة حكت له جصة عن الحب والصداجة وغيرت رأيه.